تطبيق الهدوم طبعا ده فن بجد يعتبر فن مختلف تماما ، القميص بيختلف عن التيشرت بيختلف عن تطبيق البناطيل بيختلف عن العبايات حتى الشرابات مختلفة ، التيشرت هنحطه م- <hesitation> ستوي كده عادي ونبدأ نطبقه بشكل كويس بدون ما يحصل فيه تجاعيد عشان ميكونش متكرمش